Masalah sabun tuh emang buat nyuci, nyuci baju <hesitation> kite nyuci tuh <hesitation> kalo kite mau nyuci nih kite beli sabun deh tuh warung pok ipah, sabun nyuci sabun cuci, <hesitation> kite beli ini tuh sabun ekonomi sabun colek, kalo kite nyabun pake sabun colek kite <hesitation> beli sabun colek deh tuh, nah kalo <hesitation> sabun cuci piring kite <hesitation> ni tuh buat bebenah bebenah kite piring deh tuh kite beli juga sekalian deh tuh, nah kalo bebenah kite rapiin aje tuh panci panci kite sabunin semuanye tuh, penggorengan bekas kite masak, kite cuciin sekalian tuh. piring gelas sendok, semuanye <hesitation> nah kalo sabun mandi kite mandi nih sabun mandi nah kalo pake sabun mandi kite pake sabun giv deh tuh semuanye, kite sabunin aje tuh kaki kite daki dakinye kite sabunin bersih bersih deh tuh semuanye deh tuh, sabunin badan kite semuanye <hesitation> kalo udah rapi kan wangi jadinye.